ثجافة الصين غنية جدًا تمتد لآلاف السنين، اللغة الصينية، والفنون مثل الخط والرسم لها مكانة كبيرة، والمطبخ الصيني يا أخي مشهور بالأطباج المتنوعة من النودلز للدامبلينغ، والاحتفالات مثل رأس السنة الصينية تمثل تجاليد عائلية واجتماعية عميجة، وكمان الفلسفات مثل الكونفوشوسية لها تأثير كبير على الحياة اليومية.